Meeɗiino waɗde kikiiɗe gooto, debbo nayeejo, gawoowo leɗɗi hocci butel baɗngel ɓataake. Wonnoo debbo oo waawaa janngude, o addi o hokki jom wuro o. Jom wuro o noddi jannguɗo wuro ari janngi ɓataake o. Ndaka ɓataake o woni hen ko wonnde laamɗo leydi ndii maayii. Jooni noon ko ɓiyi laamɗo o jooɗti.